स नलदि नुन्ग् थन्ग् हा, ससे लोगे जुन्ग् बत्रम् दन् तेलै, दन् तेलै जदुमुन् अरो नुन्ग् थन्ग् निम हा, बिनो त खै लिन्घोर् कसि नुदोन्ग् नुन्ग् ब बुन्गुन्। अय अन्ग् हे <hesitation> लोगुनिनम् कुबुन्गुन् अन्ग् जितुनि बत्र न्ग दस् तेलै नि बते सन्गसिन् नुदोन्ग् अरो, त खै, <hesitation> त ख रिय म ब्रे, त खुन् बिनि त खै अन्ग् निम हा, बिनो, बिनो, निम हा, बिनो। लुबि दुन्ग् अन्ग् जुन्ग् नि लोगु को बेसिन् हुयु अरो नुन्ग् थन्ग् नि, अरो नुन्ग् थन्ग् को दुकु हुनु, दुकु हुनु, लुबि कुइ गुन् जुन्ग् रैज् नुन्ग् हा गुन् नम, अरो कम निम हा गुन् नम।